Gne fomba fanafa- fagnapaha vaza-koho zashy mba sy handratra, de sarasara zashy mampiasa gne <hesitation> coupe ongle io, io e tena mety, fa e coupe ongle zashy f- ampiasaigna de tokony haragnitry sara fa sy dombo io, satria la dombo avao koa e coupe ongle ampesainao, de lasa mamariparitry io vazan-kohonao igny, da igny avao koa mandratry nge tagnagnao.